<hesitation> Maro be aloha, ohatry magnano akô gn'akanjo zany misy e t-shirt, misy e chemise, misy e debardeur, io zane raha t-shirt zà zany izy findesy ohatry aniasika oe magnano sport, fa e chemise akanjo mihaja moa zany izy igny da ohatry indesisika oe mandeha mivory, fa e debardeur ka afaka ampidirinao amign agnatin'ny t-shirt sady afaka ampidirinao agnatine chemise.